Lella e ceewngu ina mbaawi dogde doole e nokku mo haajaani. Ɗum ene walla ɗi daɗde e bone warngo malla e heɓde ko ɗi njiɗi tawa ine yaawi.